�新 ⴹʃⴻ ⵏⴰⵉⵏⴻ ʂⵜⴻ ʻาⴽ ʰⴻ ʃⴰⵍ ʿⴻⵜⴻⵏⴻ ʂⵜⴳⴻⵜⵉ ʃⴰⵊpvⴰⵍ ʰⴰʁⵅⴰⵣ ⵊⴰⴷ ⵏⴻⵏⴻ ʃⴰⴽⴰⴷ ʀⴻ ⵏⴰⵉⵏⴻ ʀⴻ ⵏⴰⵉⵏⴻ ʆⴻʃ ⴰʁⵜ ʆⴻʃ ⵎʂⴰ ʆⴰ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʂⵙoⴽⴰ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻʃ ⵡⴻ ʀⴻ.